बिजली से चले वाले केतली के जब बिजली से जोडल जायेंचे, तब हीटिंग एलिमेंट में विध्यूत प्रवाहित होगायेंचे, जेकि विध्यूत के उर्जा अवगर्मी में बदल देवेंचे। आउ इ पानी के धिरे धिरे गरम करना शुरू कर देवेंचे। केतली के अंदर पानी के कंटेनर में नीचे एक <hesitation> मूता धातू के कॉयल होगायेंचे। <hesitation> जेकि, जेकरा के हीटिंग एलिमेंट कहल जायेंचे। जब उगर्म होगे लागेंचे, तब पानी धिरे धिरे आपने गरम हो जायेंचे, अब पानी उबले लागेंचे।